إي أقدر أسبح وأركب دراجة، تعلمت السباحة وأنا عمري سبع سنوات أخدتلي فترة قصيرة جداً تقريباً أسبوعين عشان أتعلمها، أما الدراجة تعلمتها وأنا صغيرة <hesitation> بعد ويمكن في يومين قدرت أمشي عليها يعني، سهلة كانت بالنسبة ليا أني وولاد الجيران كنا يومياً نعملها.